Ñaa ntayu santiu ñuu ntiu ku ntaa´ku ha, tiko ha, ñaa kantu ntisi ri, kantu xintiki ri, ñaa ikii ri, ñaa ˂noise˃ taku in viko ña ta´ntaa in voko kuntute sée na, nùù sa´ma ra v´e tiu´n a ntakumia ra sa ña ñaa ka hua ya ñuu ntiu ni xintiki siani ntiuni, ni ntisi siani ntiuni ña ña´ka kuu ntayu santiu ñuu ntiu ra ñaa ntasa sa kita ña tyi ko tyikuana kututu ra ña.